Mwana wewuiya yera kindo teta hatu uka- ukwa teta wetata na mndwali kwa ngsha ikuriwe ehh manya nikto ulienda lia